Noŋ, bari duŋ i la oriyantasiyoŋo si i ke noo feŋ ti le. i ka moo je le, niŋ a ye dookuo komaasee a ka a fo niŋ a ye karaŋo komaasee a ka a fo le nte lafita ke la ňiŋ ne ti, a ka naa ke wo le ti. Donku, deefuwaa saa depaŋ di, di desiteŋ, di asaari, mee parifuwaa ite faŋo la wolontee ka kuu sii i ma le